Madagasikara moa raiky, malagasy tokony ho raiky raha amin'izao harena zao, ny tokony an tokony ho izy zany raha aminay any tokony mba ho misy pahany homena ny at ampovoantany ohatra na amin'ny sisiny manaraka any ka tokony mety zao raha hoe fifampizarana no ndesina amty malagasitsika ty- Madagasikaratsika ty